Ñe yerovia felicidad jei supe karai reta kua ñe oipota jei ikavi yaikova, oime yaviakatu yaiko mbaeti mbae oata yandeve, mbaeti mbaeraji ou yande rupi jaema jukurai yave yande yaviakatu yaiko